Për mëngjes <hesitation> kom qef me hangër ma shumë ushqime të njelmëta se sa ushqime të omla. <hesitation> për shkak se senet e omla i shoh ma shumë si ëmbëlsina e kto ushqimet e njelmta m’doket që kane ma shumë proteina edhe t’ngijnë ma mirë që me e nis ditën. <hesitation> I ndihmojnë trupit ma shumë.